Men yurishni afzal ko'raman, chunki bu stressni kamaytirish va sog'lig'imni yaxshilash uchun juda foydali. Yurish mashq qilish uchun juda qulay, chunki uni har qanday joyda va har qanday vaqtda amalga oshirish mumkin.